hóf í dag innrás í Sýrland almennir borgarar hafa fallið í árásunum sem Tyrklandsforseti segir að miði meðal annars að því að koma sýrlenskum flóttamönnum til síns heima orkumálaráðherra Bandaríkjanna telur fráleitt að forseti Bandaríkjanna hafi gert nokkuð rangt í samskiptum við Úkraínu ráðherrann er staddur hér á landi vegna Arctic Circle ráðstefnunnar verkefnaskortur gæti blasað við verktökum á næstu mánuðum að mati formanns Sambands iðnfélaga útlán til fyrirtækja hafa dregist saman um helming alvarlegar afleiðingar höfuðhögga í íþróttum hafa ekki verið sérstaklega til skoðunar hjá embætti landlæknis verkefnastjóri segir þó að taka þurfi málið alvarlega með nýjum tæknibúnaði er hægt að fjarstýra flugumferð um Akureyrarflugvöll frá

Egilsstöðum tæknin gæti hentað litlum flugvöllum á norðurslóðum

í Sýrland fjöldi Sýrlendinga hefur lagt á flótta margir yfir landamærin til Tyrklands þjóðarleiðtogar hafa lýst yfir áhyggjum yfir mögulegum afleiðingum innrásarinnar innrásin í Sýrland hefur verið á teikniborðinu hjá stjórnvöldum í Tyrklandi í dágóðan tíma fyrir Erdogan

vakir að koma upp svokölluðu öruggu svæði við landamæri ríkjanna hann hefur í hyggju að senda þangað stóran

hluta þeirra sýrlensku flóttamanna sem dvelja í Tyrklandi Erdogan notaði svo Twitter í dag til að tilkynna um innrás tyrkneska hersins á yfirráðasvæði Kúrda í norðausturhluta Sýrlands hann sagði aðgerðirnar eiga að stöðva hryðjuverkaógn gegn Tyrklandi auk þess að stuðla að því að sýrlenskir flóttamenn komist til síns heima forystumenn Kúrda segja Tyrki hafa gert loftárásir á borgaraleg mannvirki og ríkisfjölmiðlar segja að sprengjum hafi meðal annars verið varpað á bæina

mikill fjöldi liðsmanna hryðjuverkasamtakanna íslamska ríkisins í haldi þau eru þónokkur sem óttast að átök á svæðinu verði til þess að þeir losni úr haldi

hafa lagt á flótta margir yfir landamærin til Tyrklands aðrir tóku sig saman og mótmæltu Sýrlandi hvort sem um er að ræða araba eða Kúrda koma til með að vera fórnarlömb enn frekar á næstu vikum og mánuðum vegna þess að allt bendir til

átök sem hafa verið hörð muni harðna enn frekar Hallgrímur árásin var fyrirséð en áhyggjurnar snúast á meðan flestir aðrir óttast að þeir frá samtökunum sem eru í haldi sleppi og það

efli samtökin á ný en hver hafa viðbrögð alþjóðasamfélagsins verið

neikvæð yfirvöld í Frakklandi hafa fordæmt árásina Hollendingar hafa kallað sendiherra Tyrkja þar Guðlaugur Þór Þórðarson utanríkisráðherra hefur ásamt fleiri ráðherrum lýst yfir miklum áhyggjum af stöðunni þá var strax beðið um neyðarfund í öryggisráði Sameinuðu þjóðanna hann verður

í fyrramálið og um neyðarfund í öryggisráði Sameinuðu þjóðanna hann verður

í fyrramálið og þau hafa verið öllu vægari það kom

þó tekið fram að það væri á ábyrgð Tyrkja að tryggja að þeir félagar Íslamska ríkisins sem en annað að hugsa ákæruna á hendur sér

hvíta húsið ákvað í morgun að taka ekki þátt í rannsókn

hér á landi til að sækja ráðstefnuna Arctic Circle sem hefst í kvöld

segir það óskiljanlegt að menn vilji ekki að Bandaríkjamenn ræði við Úkraínumenn um orkumál til að gera þá sjálfstæðari um orku gagnvart Rússum þá hafi stjórnvöld í Úkraínu verið spillt og Trump hafi ekki viljað senda Bandaríkjamenn þangað fyrr en tekið hefði verið á spillingunni

formaður Sambands iðnfélaga hefur áhyggjur af verkefnaskorti og uppsögnum með vorinu ríki og

sveitarfélög þurfi að fara í auknar framkvæmdir til að koma í veg fyrir frekari niðursveiflu samdráttur í sölu sements og

mælist um tuttugu til þrjátíu prósent milli ára samkvæmt Samtökum iðnaðarins velta í byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð dregst saman í fyrsta sinn í sex ár

verulegar áhyggjur af þeirri verkefnastöðu sem verður núna með vorinu við viljum sjá að það verði sett

í gang þau verkefni sem

að setja í gang meðal ríki og sveitarfélaga annars gæti komið til uppsagna hjá okkar hjá okkar félagsmönnum fjármálaráðherra hvatti sveitarfélög til aukinna framkvæmda á fjármálaráðstefnu sveitarfélaganna í síðustu viku ríkið ætlar að auka við

það færi vel á því þar sem það á við hjá sveitarstjórnarstiginu aðalmálið er að töpum ekki mörgum árum í fjárfestingu það þarf að auka hana og hún hefur verið of lág opinbera fjárfestingin of lengi ný útlán til fyrirtækja þá ekki

drógust saman um fimmtíu og tvö prósent á fyrstu átta mánuðum ársins eða um níutíu milljarða milli ára samkvæmt nýjustu hagtölum Seðlabankans við höfum áhyggjur af því að

en hún þarf að vera og svo höfum við líka áhyggjur af því að við sjáum ekki vaxtalækkanir skila sér til fyrirtækja þannig þau geti fjármagnað sig á hagstæðari hátt við höfum áhyggjur af

og viljum koma hjólum atvinnulífsins í gang unnið var í dag að framkvæmdum við þær hundrað tuttugu og níu íbúðir sem fasteignafélagið upphaf er með í byggingu á Hafnarbraut tólf á Kársnesi í Kópavogi upphaf er með tvö hundruð sjötíu og sjö íbúðir í byggingu á höfuðborgarsvæðinu áætluð lok allra framkvæmda eru á næsta ári að því er fram kom í tilkynningu Gamma í gær þar segir að

hafi samþykkt breytingar þannig að hægt væri að taka eins milljarðs króna lán til að ljúka framkvæmdum í fréttum um málið í gær voru sýndar myndir af röngum byggingum við Hafnarbraut og er beðist velvirðingar á því brýnt er að allir vinni saman að því að koma í veg fyrir skaðvænleg höfuðhögg í íþróttum segir verkefnastjóri hreyfingar hjá landlæknisembættinu embættið fyrirhugar ekki sérstakar aðgerðir en leggur til að

fjallað var um alvarlegar afleiðingar höfuðhögga íþróttamanna í fréttaskýringaþættinum

mörghundruð íslenskar íþróttakonur glíma við afleiðingar allt frá minnisleysi

og kvíða til

að taka þetta mjög alvarlega og bregðast við íþróttahreyfingin hefur þegar tekið við sér en betur má ef duga skal það þarf að auka fræðslu meðal þjálfara og þeirra sem koma að íþróttastarfinu og einnig meðal heilbrigðisstarfsfólks allra þeirra sem koma að þessum málum lagt var til í

yrði bannaður í íþróttum barna framkvæmdastjóri Knattspyrnusambands Íslands sagði í hádegisfréttum RÚV að það stæði ekki til ekki hafi verið sýnt fram á tengsl skallabolta og þá sé beðið viðbragða Knattspyrnusambands Evrópu og Alþjóða

landlæknisembættið styrkti íslenska rannsókn á bann við skallabolta barna verið rætt hjá embætti landlæknis það hefur ekki verið rætt hjá okkur en augljóslega er íþróttahreyfingin að skoða þessi mál mjög vel eru fyrirhugaðar einhverjar sérstakar aðgerðir hjá embættinu út af þessu við höfum ekki skoðað þessi mál sérstaklega en eins og ég sagði þá er full ástæða til þess að taka þetta alvarlega embættið leggi til að bætt verði úr slysaskráninu höfuðhögga gígja

til íþróttaiðkunar allri hreyfingum íþróttum og öðru það geta alltaf fylgt því ákveðnar hættur ávinningurinn af reglulegri hreyfingu er svo fjölþættur og mikilvægur fyrir lýðheilsu

um sjötíu og fimm ný störf yrðu til með stofnun nýrrar

úr Breiðafirði

að koma á fót vinnslustöð tvö fyrirtæki sóttust eftir því að koma á fót þangvinnslu í bænum eigu og starfrækir þegar

gert er ráð fyrir níu hundruð milljóna króna stofnfjárfestingu á fimm árum til þess að ljúka fyrsta áfanganum sem leiðir af sér þrjátíu störf undir hann falla kaup á búnaði

flutningskostnaður og kostnaður við land og mannvirki

má við að þangskurður í firðinum tvöfaldist við tilkomu vinnslustöðvar og næði allt að fjörutíu þúsund tonnum á ári Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra komst við í ræðustól Alþingis í gærkvöld í lokaræðu sinni í umræðum um frumvarp hennar um bætur í Guðmundar og Geirfinnsmálinu nokkrir þingmenn stjórnarandstöðunnar auk Brynjars Níelssonar þingmanns Sjálfstæðisflokksins höfðu gagnrýnt hana fyrir að hafa komið með málið inn á

Alþingi með þessu frumvarpi hún sagði að sér þætti það leitt ef þingmenn ætluðu henni að fara með málið í pólitískar skotgrafir hún væri að hlýta skýrri lögfræðiráðgjöf efnislega umræðu um inntak máls eða fara í yfirboð á það er ekki ætlunin með

þessu frumvarpi og mér þykir það leitt að háttvirtir þingmenn gera mér það upp hér Skagfirðingar gera ráð fyrir að taka á móti þremur skemmtiferðarskipum á Sauðárkróki næsta sumar fleiri skip hafa boðað komu sína þangað á næstu árum umsvif við höfnina hafa aukist til muna síðustu ár

ár frá tvö þúsund og fimmtán hefur afli sem landað er aukist um tuttugu prósent á hverju ári á Sauðárkróki hann fer mestallur í vinnslu á Sauðárkróki eða er fluttur til vinnslu annars staðar hluti hans fer á fiskmarkað það eru auknar landanir hjá síðan eru Dögun með rækjuverksmiðju hérna sem er að stækka

hérna meira en hefur verið sveitarfélagið Skagafjörður vinnur um þessar mundir að nýju deiliskipulagi fyrir höfnina til að mæta þessari miklu aukningu formaður byggðarráðs Skagafjarðar fagnar þessum auknu umsvifum mikilvægt sé fyrir sveitarfélagið að fá tekjur í gegnum hafnarsjóð halda þurfi rétt á spilum til að framhald verði á vextinum að taka á móti skemmtiferðaskipum hvernig eruð þið í stakk búin til þess við erum ágætlega í stakk búin til þess teljum við það eru þrjú þrjú skip sem koma á næsta ári og tíu í heildina sem eru búin að boða komu sína á næstu næstu árum stærri skemmtiferðaskip leggjast fyrst um sinn við akkeri utan við höfnina kostnaður við framkvæmdir liggur ekki fyrir við þurfum að skipunum sem koma með létta báta eins er gert ráð fyrir að útbúa aðstöðu fyrir stór skemmtiferðaskip svo þau geti lagst að bryggjunni þá þarf einnig að tryggja þeim aðgang að rafmagni

gríðarlegt umhverfismál eins og

hefur komið fram í fjölmiðlum að reyna að tryggja þessum skipum öllum hringinn í kringum landið raforku og við munum reyna það það hefur verið vesen að fá rafmagn hérna inn á Sauðárkrók raforkuöryggi hefur verið ótryggt hins vegar erum verið í vinnu núna frá Varmahlíð inn á Sauðárkrók sem mun vonandi leysa það sjómenn gleðjast yfir hlýnandi loftslagi á Grænlandi og þar er einnig hægt að rækta meira grænmeti en áður ungt fólk og vísindamenn hafa þó áhyggjur af breytingunum og hvetja stjórnmálamenn til að stemma stigu við loftslagsbreytingum

er ein af mörgum birtingarmyndum loftslagsbreytinga sem hafa átt sér stað á Grænlandi sumrin verða sífellt hlýrri og ísinn sífellt minni vísindamenn horfa sérstaklega til bráðnunar íss og orsaka hækkun sjávarborðs

hafa af þessu áhyggjur þetta á þó ekki við um alla íbúa þeir sem stunda grænmetis og trjárækt eru til dæmis nokkuð sáttir

sem stunda sjóinn kætast líka þeir geta veitt lengur og nýjar tegundir eru komnar í landhelgina

hans Jens er þó ekki það sem unga fólkið hefur áhyggjur af þau mótmæla nú

enda hafa þau sjálf séð áhrif hlýnandi loftslags þrátt fyrir ungan aldur

verðlaununum en þeir eiga ólíkan þátt í þróun þessarar rafhlöðu sem nú er að finna í velflestum rafmagnstækjum sem hægt er að hlaða í umsögn konunglegu sænsku akademíunnar segir að rafhlöðurnar

geti geymt sólar og vindorku sem geri það kleift að skapa samfélag án jarðefnaeldsneytis myndavélum og búnaði til að fjarstýra flugumferð búnaðurinn er sagður þola íslenskt veðurfar og gæti nýst minni flugvöllum til dæmis á norðurslóðum frá klukkan ellefu á kvöldin til klukkan sjö á morgnana er flugturninum á Akureyrarflugvelli stýrt frá Egilsstaðaflugvelli með aðstoð búnaðarins sem er sagður mjög áreiðanlegur og

og öruggur þetta virkar þannig að það eru myndavélar á flugvellinum á Akureyri

flugturninum sem taka alla flugbrautina flughlaðið og fleira þannig að sú sýn sem flugumferðarstjórinn eða

á Egilsstöðum hefur er rétt eins og hann sé að horfa út um gluggann á Akureyri hann er líka með myndavél sem hægt er að

þetta á að virka eins öruggt eins og hægt er Sigrún segir að umhleypingar í íslensku veðurfari verði ekki til vandræða þetta hefur verið að finna réttar

myndavélarnar sem standast þessa áraun sem veðurfarið svo sannarlega er snjó og frost og þýðu og umhleypinga við teljum

að við séum komin með eins góðar græjur og við getum fengið fjarstýringin getur farið fram nánast hvar sem er og teygt sig á milli landa hugmyndin hjá okkur er að í framtíðinni verði

miðlæg miðstöð til að stýra flugumferð á þessum minni stöðum slíkt gæti hentað á litlum flugvöllum á norðurslóðum til að mynda á Grænlandi Sigrún segir að í náinni framtíð verði rafmagnsflugvélar raunhæfur kostur ég myndi halda að rafvélar myndu henta mjög vel á Íslandi og gæti verið ódýr og náttúruvænn ferðamáti til að fara á milli staða hérna að tala um mörg ár í því ja ég vona tvö

þúsund þrjátíu og fimm þrjátíu kannski sjáum við einhverjar breytingar og þá að veðri það gengur í hvassa norðaustanátt norðvestan til á morgun víða rigning og snjókoma til fjalla jafnvel talsverð úrkoma um landið norðaustanvert

en bjart með köflum sunnan og vestan til hiti á bilinu tvö til tíu stig hlýjast á Suðurlandi

Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson býður upp á í kvöld það eru aðeins tveir dagar þangað til karlalandslið Íslands í fótbolta tekur á móti heimsmeisturum Frakklands í undankeppni EM á Laugardalsvelli Birkir Már Sævarsson er kominn aftur í landsliðshópinn hann gerir þó síður ráð fyrir því að spila og

hóf í dag innrás í Sýrland almennir borgarar hafa fallið í árásunum talsmaður framkvæmdastjóra Sameinuðu þjóðanna segir að beiting hervalds leysi ekki neinn vanda orkumálaráðherra

telur fráleitt að forseti Bandaríkjanna hafi gert nokkuð rangt í samskiptum við Úkraínu ráðherrann er staddur hér á landi vegna Arctic Circle ráðstefnunnar verkefnaskortur gæti blasað við verktökum á næstu mánuðum að mati formanns Sambands iðnfélaga útlán til fyrirtækja hafa dregist saman um helming alvarlegar afleiðingar höfuðhögga í íþróttum hafa ekki verið sérstaklega til skoðunar hjá embætti landlæknis verkefnastjóri segir þó að taka þurfi

málið alvarlega með nýjum tæknibúnaði er hægt að fjarstýra flugumferð flugumferð um Akureyrarflugvöll frá Egilsstöðum tæknin gæti hentað litlum flugvöllum á norðurslóðum